Mokoiye aja aeka mbae rouvaera, tetape jkope ipuere ambaegua aiko, mboapi arajai mati ngatu oi seretagui maemeerenda jukurai aiporu <noise> mboapi arajai